<hesitation> espe yú tatajan tá pues ña. tatio ta konreo, mio no'o, ña nre dinio hu u un. ña jan huña, ña nreo nó yutata jan, nreo a ni kinro vao chín damo ha ni nre va dinio, a ajan a nreo noó nrua ho no'o ta nreoña jan tá, ñajan huña. hu u un. kea va yutata jan chí nreo nó'o nrua hó a ni nre dinio tañajan nguan ho o on. kucho yú tatajan.